Nyavuwe kutirika ngafsa mnya amerika shelolia kwa blingisa undi lola va chi manula kweka vasongu weli kusoliv livwoli ngolilia vashakatli na wandu wamo kabla akure tanzania kwa vurule loli sunguso na ngera ujagu kundi nambi ekase ya bustani maana tulisoma kasi ya bustani mambu we fanya bustari ve katika lingisha ehh